<noise> Ty tena dikany <hesitation> noho tena ilà gny fanombota volo rey zany. Raha reny, lafa ombota amy raha reny ny volo, volo raiky avao ro miala fa tsy volo maro. Sady raha reny hitako maranitsy, la tsy tapatapaky zany ny volo sady tsy maharary sady tsy miombotsy fa tapaky amizao avao la raiky avao no miala fa tsy izy maro.